Dapa ito di okotaunauto <hesitation> ari boto bobo bolabola inau emuto ena siamela pelo odoro aka sa. Dapaua sopo ela mageala, apuku sopolala apuku toru ina magukatai wasagu toru kukurun anasa pe saraia iso ela pe mageala soma. O a sopo ela dapau sopo ela sopo ela podo ma wasagula. Ini sosopene lape gipa lau pe auruo sopu sopo ei kerama parama kiadas taba saudiama toruna na sakanna po torola poau alon sibisibi sosopene mada saraia ida torola tadaka kadaia sada, one sopo ini patalo ta alo aisala turu ini kain patalo tada ari rusada ma tadaka ooto onoto mani papara daba lelea taupe e kai bolaiau. <hesitation> sopo elai panisi asa bra, tara trausisi ere sopolala. Sikoneu ago polo uwaka-uwaka-uwaka lago sopo a mageala. Are papara sopo nalo paparataim na papara sopo, ia atorola are papara anuai isodia sakana, pe papara nalo dipaua matamata isodia. Papara sopo laia dialon factory dialon sopo, boriau, tara kabekabe, ini kain auso isodai dipa alobokodia tara sa, ruma dapa sasauidia ah polou ah, londiri dapa alo ela sopo. Sopo purpose na mageala tara sopo elai sikoneu pa alobokoina, toru e pe podoaru abani toui touinaru pa saraia waini, sopo ai ini patalo mageala. Dapaua sopo tape aikala ma, masaisekain siamela apa aloa, alogani aniani tada atako sada, sosopene pe sibisaisala, sosopene tape sibi toruna pe saka ma, anua tadipa torio dipa tukuo, dipaua kee pua ida siamela taka dakiaisala. Mode reke kiki peke dadakia io sopo pe kaisia. Sopo dapaua misa misa kain ora ora. Papa papara sopo mageala wasagu, sopo ini tara taradia ia mageala. Nida paparemai tuisada sopo ela tarukala ela pupu isina nalo dapa ari amusi aiba. Pupu mete isina dapa kurikuria lago dapa ari amusi are urudia. Are paparataim ota tape saka ma ela solomon factory eio home made soap mada ro kaisi. Ela sopolama na sopo na mageala aniani pa alo elai pa arisopo wain pa naulo atoro. Kee talaeu pa sosopoa inikain isou pa sasaurau sia ela dapaua. Sopolala na mageala troupe atoro abani. Ela wasagula, sopo papara boriau amini, papara kabekabe amini, ah papara nalo dipaua kee tagu ari sopo eh nalo magukatai eh mamatakolo ela nalo kaua misamisa kaini isoda. Sopo ela na, sopo na takaua aiba. Sopolala na mageala ini patalomapa auru abana tape aikala pe oraorama, so ela babaina nalo dapaua sopo pa kaisi omopakaisi wain patalo, laundry dapato alo kasi sosopala wasagu sopo toru auru abana waini ini patalo aika taulo ela sopo asa. Amela sopo taka oro protext inai na makere kain patalo pe aloboko rausudia turu oliai podo repa saigai pan elaiasa umado wasagu kai tuku-ua.